Ko ngal ɗum njidaade e ɓernde ngal rewɓe ngal, mi njiddaade ɗum ngam ngal rewɓe ngal njidaade eɗen. Ko ngal njiddaade ɗum rewɓe ngal rewɓe ngal ngal njiddaade kañum,